Соли дуҳазору шонздаҳ барои ман як соли хурсандӣ ва рӯйдоди муҳим буд. Дар ҳамин сол тӯи бародари ман баргузор шуд, ки барои ҳамаи мо як лаҳзаи фаромӯшнашаванда буд. Ҳамагон бо якдигар шоду хандон буданд ва муҳити идона дар дилҳо боқӣ монд. Вақте ба он сол фикр мекунам, рӯҳам аз нав пур аз шодӣ мешавад.